Daŋ koo raxas bam set, nga jël cin li nga dugal ko fa, nga teg ko ci taal bi, nga bàyyi ko foofu. Daŋa koy takk ba <hesitation> hay boori midi yakk yépp kay, nga wàccee ko.